Kua sako reta jaenungavi, yaikuata kïraïyave yambonde vaera, öime arete peguara, öime mbaravɨkɨ peguara, jare öimevi iroɨ peguara, öimevi jeta tetañavo reta oyapo reta iyeɨpe